ما فى ذكرى معينة أحكى فيها ، لكن كل مرحلة الطفولة حجتى كانت الحمد لله طفولة هادئة وسعيدة وكانت سوية ، كل طلباتى كانت مجابة الف حمد وشكر إلك يارب ، اا- ما أنحرمت من شى ، اا - نشات باسرة مرة سوية ، ف - ما عندى ذكرى معينة.